Iok akelei ne simi koto benengeu, mi ot ta potsiki man pinopinots mi sinavei va eta rei vour. Malan simi tumbu geit mi rei ne git te peven va mi papalo, mi rei ne gi te pevenam ot ta sa ah. Mi rei a nga, ang tsok vakak mumu te, ang tsok vakak mumu vet te ne. So bu mene palan simi tumbu geit gi vamusuri mi rei simi tumbu geit. Mi rei simi tumbu geit tiam maie evoi sim matambu ka i et rei rakot simi ngatambu ka i. E kapoit sim rei ke matambu kese, atngas pere ian simi matambu ka i, kap an bu matambu ber ngat ko tsok me gi, bu matambu mene gi tsok, bu matambu mene kap. Are ian e ta kap tok mi eta ko tut perka ngan, ke koko are gi ian. Ke gi matambu mene. So et te ang sen. A lalro rei re ian mi vevin umm ine a te vuris. Mumu gi teng ko peiven va ke ngi sa vou, et keri ne mi ka ne, et te ra mogos nge mi vevin ipopon a mi ka ipopon nge va e ine va gor toso leong gor te so rei. So bu rei tasum ma bu rei, ah git te mon mon mon mon mon git te ke vou an ahh do leong a gi te eng manga gor te rei, geit te vore me vevin, a geit te ko vore an bu vevin ngan bu man sa pindon re, ok man sa pindon man sa lekep, <hesitation> eta vore mi, eta vore mi vavamger sen mi vavamger ta rakot simbu vevnen ian me, ian mi ian mi ian mi ian mi vevin <hesitation> bu verver vinor, bu verver <hesitation> a gi te ko tsang bu verver rakot se gi, so va e ta pere ian are ian mi tino ate ven ne Gi gi poro an bu bu korot va eta vore malan sim mi koto nisnis ah gi ko vore ber a evoi mi ka eta vore kasi vevin va et ve kenda mi vevin. Malan eta poro mi tok orait na kanda an mi vevin ngan mi koto nisnis. 'Umm' so are bu benengeu simi tamat rei a eta rei ang do te mon a en te kau e nutu, a gi te ko ra gimis a gi te ko ra, ian bu puk nginou ma sa. Iok arete ian bu benengeu giet ko deng sen simi tamat rei vour, et rei ma et mon me ian mi vevin. So are bu benengeu te simi rei do te mon et ta ngas veseve vekeli e nutu. So va ntu t mang kesep simi sinavei simi mangrai simi tsatsang sim nes ginem. Simi tsang vono, tsang tu are an bu benengeu. Are an mi benengeu a angas mon 'umm' sor are e ntu va te so kau a nga te so ko pere ber'umm' gi te ko gimis be ma sa be 'umm' so are an mi mi bu bu bu benengeu simi tamat rei, ma mi um simi rei ne simi ra ne. Ine ber akapte gi kap vamusuri te, evoi a lalro rei ese mo, et te deri et te ar tskan adi te 'ahaa' et te me tir i parpar go, et te me kamli parpar go ma bu ngitngit ne git te arte no gi te pitsiki no ma evoi ne e tir venvendir mo i parpar go, virevirei ngan mi vevin, ma mi vevin di ate mutur ma evoi ma ate bongong ma evoi ne ete, ete katso mat meremerek ne i parpar go <laughs> t < so bu koto rei te ne sim taim ne simbu ves sam se mo sar mo a ete ververe madar o lalro no be ian. Ah a di te. A di te, ati ser mi nama akapte, do te rei. A vevin ber vat te bek ber a te lalro no, akapte do te rei an umm a ete me vorotan akapte do te tsanga mi mingos kokouk an. <hesitation>